مِشان نَزْلت البرد، نزلت البرد هيّ مَنَا هينة إذا اجت للواحد بالشتويّة وعملتلو دئّتو برديّة بصير بدئّو برديّة وبيبرد بيكون هيدا من البرد يلّي هو متعرّض له خِلال الشّتي، وبالشّتي الواحد لازم يتجنّب إنّو يتعرّض يفتح شبّاك بالهواء أو يفتح شبّاك بالشّتي هولي بي ضرّو لإنّو أول ما بيعملو بيضربو الرّواية وبي صير عِنده إنفلونزا، وإذا صار عِندو إنفلونزا ساعتا هون بدّو يروح يتعرّض لا طبيب، والطّبيب بدّو يعطي أدوية، ولمّا بدّو يعطي أدوية بدّو يعزله عن الّي حواليه ويئلّو لازم ياخد وقاية لحاله حتّى ما يعدي الّي حواليه بالبيت أو يعدي بالمُجتمع الّي هوّ عايش في، وأنا بتجنّب هالشّي هيدا <noise> وباخُد عصير ليمون أو عصير حامُض وباخد أدويتي الّي مطّلبي منّي حتّى عالج نفسي فيّا وباخُد وقاية التامّة وبدفّي حالي و باخُد أدويتي، وبنتبه على الحرارة أهمّ شي إنّو أنا ما تطلع حرارتي <noise> فوق التمينا وتلاتين لإنّو إذا طلعت الحرارة ساعتا أنا هون أنا بي حالي سيئة جدّاً جدّاً لازم ات- انعرض على طبيب بي مستشفى ويشوف شو هوّ الموضوع مِشان ما اتعرّض لا التهابات قويّة وصير أنا اتعب بدال تلت أربعة أيام روح شي خمس طاعشر يوم فيّا وهون الجسم بي صير ما بئى بيئدر يقاوم الأنفلونزا الّي اجته.